Karazagna pistasim-bazaha fantako a: misy pistasy sotra, misy noi- noisetty, misy amande, fa tegna aminay aty a pistasy sotra tegna maro mahafantatra ary afaka atao saosinà laoka, saosinà paty, zegny tianao agnanaovana anazy fa noi- <hesitation> noisette tsy de misy aminay aty amban'ny amande..